Natíinā ne váꞌá tsi ntioo nkōo taꞌa ci kuéꞌntu né kāda ñéꞌni ū né kta vata kada kueni nko ne vátakuéꞌe u kueni ñaꞌ nu ñáꞌvi ōtína ne á ma ne dé cēní ngo nīꞌi tɨ́ eꞌɨ nko kɨtɨ xeꞌe ñu ún ntuku kɨtɨ ō távi ú ésintorun ne ñéꞌu kɨtɨ vītsí da kudá kui ne nakoyo dé kuení ngoo i é ste kɨtɨ sá ne īo īō chiñu nte kɨ́mi tɨ iñéꞌe ntiusí chiñun nte kú́mí tɨ ñá te ntanteváꞌa i kɨtɨ kúitɨ ne ñáꞌa kante kɨ́mí tɨ chiñu ñaꞌa chin ntiusí ne ñéꞌe ña chiñu nte kɨ́mi tɨ ci ūn nte kɨmin tā ne dɨvɨ tɨ ne ñoo nē kooio kīdio nee kɨte sá ne tekudādú tɨ káꞌi nga ñaꞌ án kɨtɨ kuꞌū ne o ñoo xika ne kɨtɨ sá ne i kada tēku tɨ́ kañīꞌá tɨ nekaa ne ñoo ne n ka īí inkada kūꞌun na io íka ñeꞌe o kɨtɨ kada ñe ní io niꞌi tɨ óra dava ñaꞌa néé kueꞌen ña nañéꞌe ña venenu kɨtɨ kuéꞌen ña naeꞌní ña kɨ̄tɨ nɨ oénovte ntāā iꞌo kueta tɨ ne pues komū kéé ra per tɨ te ñāꞌa tu ku ése dain kāñi ní chakɨtɨ̄ꞌ i nté ka tɨ ne tsijanaievecení aniꞌ dan ña óꞌu īó tsi kɨtɨ tɨ ñá ete ntiusi ñaꞌa ni ntio ñaꞌa íi kōó tɨ ne ñáꞌa kōó tɨ xi. Adē má né nē voꞌo io tɨ́ nɨñaa tsi te kió kaꞌio tutun ne kueꞌen tɨ nīꞌi ngo kuéꞌen ño mí kueꞌen ó má kūꞌu ne kueꞌen tɨ niꞌingo kaneé así kumu de kāika dekudadú tɨ oō ne duko koo kudavi o kɨtɨ́ dɨ verngo i kuēꞌe o kai tɨ ita o ñāꞌadi cáió ne na kutāví di liꞌnti diko mi da ita ne takoo i vaꞌa kaí tɨ chí dukā ne tɨ kɨtɨ sá ne ñ kantio kaꞌán tɨ ne pvtsi ña kuí kaꞌán tɨ tí kɨtɨ kúitɨ nɨ ña ntikāꞌán ntiusi intaa tɨ́ ne tsinkai ñaꞌa kúi kaꞌn ntáa tɨ kaneé ñoo íkan ntaā io ño ika ñéꞌú ú kueꞌntae nē ñoó de berngoꞌ íkoto diító o ne ntíkun kuéꞌ i u kai tɨ ti kuéétsi kāꞌán tɨ dɨ kaneꞌe kɨtɨ sá ne te dekudadú tɨ viꞌi iō mí kiꞌó ne kadé mii cho kueꞌen o mí kīꞌo má kūꞌu ne kueꞌen tɨ ne keꞌen tɨ nu kuéꞌe tɨ atangáo odonūú tɨ ne mā te ña té́é ñaꞌa kú i dɨ neí kɨtɨ sá ne uɨn compañeru ngo kɨtɨ tín gai ña vóꞌoiū intíko viꞌi oni tɨ ora vīthí ne vīthí ne dukā ō té́ sa tɨ kɨtɨ sá ne ñáꞌa kuntīkún tɨ aō ña kɨ̄ꞌɨ tɨ́ niꞌ ngo má kūꞌú ne sí kɨtɨ sá ne viꞌi ne kɨtɨ sá ne kakaꞌitɨ tɨñɨ tɨ́ñɨ ne ña tɨ kakūi dɨ éste kíni ta i tɨ̄ cí. Váꞌa thi kini ta i tɨ̄ tí kuéꞌen tɨ keꞌnte tɨ́ tɨntaa nɨñɨ́ kuéꞌen tɨ keꞌntē tɨ́ doo ngóo tɨkachin nko kéꞌnte tɨ kadani ntâꞌvi tɨꞌɨ ntâꞌvi vithí ne kɨtɨ sá ne kakaꞌi tutɨñɨ kañeꞌín ne tɨ kaña í tɨ kɨtɨ ne kane kādā īó vitsi ne dukā ne ñó iō tɨñɨ vītsí ne maté úvi díko íi kantioca í tɨ i kakuꞌun kuutɨ ne tí te kuēꞌe io kaī tɨ́ ne kuēꞌe io kaī tɨ́ ne kada nei ñaꞌa ti kɨtɨ sa ni ñáꞌa o ñáꞌa á nti uꞌun dañú tɨ ētsɨ te ña kuéꞌe o kaitɨ́ ne kada ne kɨtɨ sá ne vií tɨ í í viī tɨ́ ɨ xte dañū nú a tsi ña xáꞌan kuétsɨ tɨ tsíñoo iō kuétsi nko ti ñakáaꞌe io kaya í tɨ káne kɨtɨ sá ne duka tɨ takañōtsí te kaī né kadé ka kunkun nko ne puest te kuéꞌni nko i ñaꞌá di nīꞌi ngo án itañúꞌu neꞌan taꞌvi itá ne o kauꞌé uun un kɨtɨ vii di un ntiká un mangú o un ntoko ñúꞌu ō ñaꞌa káió ne takoo i takoo i ñáꞌa nga kúnkun nkō kani éduū ntáa dɨ tsī ó tsi kɨtɨ sá ne kaantiocaí tɨ ne ña xáꞌan kuetsɨ tɨ i ñāꞌa inú mese ne ntékun taꞌvi tañúꞌu o ntéku itá o ntékun un komido ne kaꞌ i tɨ. Nantuku tɨ kāitɨ ña sáan ko é ti dɨ tsíɨ kuétsi ne ñoo iō kuétsi nkotɨ ñaꞌa kuéꞌe o ka i tɨ kāda oo íō kuíi kuēꞌe io kaitɨ́ ne kāda íñuꞌu ci tu xīin tɨ icá itɨ ne ña sáꞌan nkaꞌví i tɨ ɨ kutāvī nú váꞌa ti nkoꞌu ka nú komida o kɨɨ́ de ō kúxeꞌen o eokɨdɨ liꞌi ntimiꞌi ka nu komiꞌ a ne áꞌa kutavī nú ne ña sáꞌan vií dɨ e kāda á i vāꞌá tɨ vaɨ tsí kada i ñaꞌa ntiꞌvi vata ká itɨ ne vií di nantuku tɨ ntíkoo niꞌi ká i tɨ́ i kakukun tɨ tāntáa ne ñoó kada kakuku ngo kane <hesitation> tsín kaꞌa íñuꞌu ne di nga ntío ngoó vitsi ntio ngo ví xi v vitsí ja viꞌ ntio ngoo tína vinetí kaꞌa i du ka ntio ntío ngo kɨtɨ nete dava ne ñóo ne dava ne táꞌan ngo ne duku ō de vér ña ína ntio ña kɨtɨ í netína ne váꞌa tsi nuu ñaꞌví tɨ ne vītí ne nu ñáꞌví tɨ ñá te dɨ̄ɨɨn ciuun tɨ ti ɨɨn tɨ ne de kutíinā neé ndoku dadú tɨ káꞌai nka kada nēꞌé tɨ kāda íñ vaā i ɨn ñaꞌañoo íꞌa ntusin váꞌ ña ntio koto nu ña ñó né kɨtɨ ña í ka ñīꞌa tɨ ní kada tēku tɨ ño ne ñoo váꞌā i ka ne váꞌa tsi nuu ñáꞌví tɨ. Ne kāda ío tɨ ne ñákui ē ñukú i íka itɨ xúꞌun te iō súꞌūn ne ñákui ñēe tɨ xá tsi tína ne kɨtɨ tsi ga i é iste kada tēkú kɨtɨ tsī kanadaꞌan tɨ ñaꞌa ío viꞌi tɨ vītsí ne kɨtɨ tá ni kaꞌntodo ntɨɨ kada ntodo kaꞌntadantoo tɨviꞌi ñákui cēé tɨ̄ñɨ́ o kō neé ñákui dā kuétsi ñeé tɨ dɨ kaneé vitsí ne ūñɨ́ teakuínu ñáꞌví tɨ tsí nga ist ntio ngōtíin na ne nivitsí.